No hummogu ma heräne üles ja sis ma juu üte lonksu vett. Ma panõ hindäle ündrigu sälgä ja sis ma lää vällä liivalossi ehitämä.